Mahafantatra <hesitation> aomby <hesitation> maneho firaiketam-po amin'ny tompony aho. Azony <hesitation> izaho na efa nahita tany ambanivolonay a: nisy aomby dia saika handeha hamely an'ilay <hesitation> a <hesitation> tompon'ilay aomby vavy dia tonga dia aomby vavy igny niaro an'ilay, niaro an'ny tompony aomby dia izy roa ndraika lasa niady.